التحكم في <hesitation> آلات طبعاً، أفظل من الحيوانات ، ما راح استفيد شي إذا انت اتحكمت في الحيوانات، بس الآلات، راح استفيد كثير يعني، أي آلة راح تطلعلك مبالغ، مبالغ كبيرة جداً، أي آلة راح تساعدك تخلص ورقك، الآلات راح تفيدك أكثر بكثير من الحيوانات في الوقت الحالي يعني, الحيوانات ما راح تفيدك بشي.